لقت رسالة فتحتة دشوف اشنو بيها الفضول دفعة انو تفتحة فتحتة دحقت عليها بشغلات كلتا رسومات وكتابي بلغة تختلف عن لغتة وهيا ما اطيق تقرا مليح طابع نظرة كان ضعيف فودتا على ابنا علمود يقراها وبل الطريق عثغت.